نحب نكون أسد خاطر هو ملك الغابة عند القوة والشموخ كل الحيوانات يهابوا منا وكل الحيوانات يحترموه وكل الحيوانات ما يقدروش يوقفوا بطريجه وهو الأقوى في الغابة وهو ال- ملك الغابة هو اللي عنده كل شئ.